<noise> Fomba fanaingoa efitsy kelikely fandrambesa vahiny, tsotra avao. Lokoa raha iny, bakeo asia seza, seza maromaro ze omby ao, asia latabo, la asia sary amy rindry rey, asia raha pisy vera, pisy tavoangy, la moramora avao zany gny fandrosoa raha hoan'ny vahiny amizay.